Unde uwí këënde unţeendú <hesitation> uforësa dí ulef, umpomi cí, mëësíitër mí, iyú fëruwí dáal, já ngëënde fëruwí jánon ţeendú uforësa dí ulef. Ná súpëëndí, andeempaŋ pëëndee súp, ne usúp <hesitation> wúyamaţúu ne mëëndenk wuyamaţúu mëënjeej mooko káanţeend iñaan uforësá dí ulef waw. <hesitation> mëëláaj mí, mëëláaj mëëncëf awáara kak dí ulef iñaan káanţeend iñaan uforësa. Pëëwáaj pí káanteend iñaan uforësa waw. Ufúncoŋ uwí mëënde uwul káwáanţës iñaan pëëñaak dí ulef, këënţeend iñaan uforësá. Surëtú mëënkëëmbërin mëëláaj ná pëwáanj amáanják kadan ekëte uleefu bí uncí bí.